די טייס וואס איך קען זענען גרינע טיי, <hesitation> קעמעמיל טי, פעפפערמינט טי, <hesitation> יעלאוי טי, הערבאל טי און סדאס איז וואס איך קען.